لو ترابيزة مثلا ولا كرسي أكيد بيبقا جاي معاها الدليل اللي هو ال <hesitation> التركيب بتاعها وكدا هقرا الدليل وأجمعها. لو حاجة هتتحط في مكان هشوفلها المكان المناسب وأثبتها فيه، لو حاجة هتتثبت على حيطة ولا كدا هشوف شانيور ونثبت بيه القطعة دية عشان تطلع مظبوطة.